Dige tighala kiviɗe nga gitaha manthir fatsya be da sabida da ngurga kitse <hesitation> da ginɗe tunula gagitar da mantir be, amma daviɗga kisa digitar da gatu dugu zuwa dig yahaya nghagda ɗigyamal ɗive chakulbe ya hakuw ya zuk wnaha wunah digal kivinah amman dasa hinah. Toh annaganitar tar kivinah ndiya nghaddana kwaruda toh kivinaɗ sakazeg nviɗa tsarik thath nigena digi kiviɗa gadigital tsamuhanah varaha digela yenah danighaha datugutugh tsazidigital wutigh duguɗa wutigh tsalauwe duguta, damughana dahabi kivinah avaha bugaka niha basugalha tigila ɓarta ahabanva nghagda sabi da fatsiya danigh diluwda gamagi turb ahangane, amman viɗah kadigi ga digikwal annival kiviɗah toh yanina gitar be ya chikulɓe kiviɗah fatsiya, amman da viɗga kitsa nigath kubut nivi kitsa toh nigha ganigh nighbe. <hesitation> Au khutso khutso aubin gera aubin hiya ya wurna wurna dinge dug dige nigena, da guma hutsadi hutseg ngiɗ ngiɗ ngiɗ ngid ngiɗ ngiɗ ngiɗe zik hilmen viɗen hutse yan digitna, to avahal dagumalu haya ha thutneh kazik hutse hutse kazik nɗig nɗiyan ba ger, yaniɗ sigadagh yuwe to da hinɗ gena da gurga kitse da wuri sayen viɗe digaltsen da neɗene ɗe abitserar hangenah aghbanigha nigha beyo, toh malgh geve toh sai ɗig kiveɗeɗ malgh give kiveɗe gadige gatinbe tsub huke buladun kivid an kunaɗ kunɗa sabi da fatse ya angeɗe ghur ghur ghur ditsena neghk nughtsene turɓa nivhangana, toh dasa viɗe da viɗega kitse kadugal ta dughay yaci chikuɓe kwur gaka ya chikube gamadge fatsiya beyo nghadda dikiyane sai vinga vaka sai takum ketse bige da gatul gata dug zuwo a ghucike buladune geya uvo daga diga digda sakan viɗe beya ga uvon digal biyo <hesitation> bebe Toh a dara vevah zik mana mana ghansara ama zik viɗe zik amana mano galtsuguna huke, ya chikulbe kwurgaka ya yagh ya yagh zik kiviɗema amana mana yahinka digeta, toh nghwachke fatseya nigha digite davighga vighe ketse ahba niga dige beyo, amma nghwachke da vighga ketse gadighan gatinbe ga nigat digelbe tsaɗiyahira dital taszi ta hiya ɗiyarhai har tahan hanganan tufe, daghur ketse ben kwrkwr atsuk hiyah tuhun hun ganah hiya tsabaka kwargana hangan hiya ba hangari ɗughuf kaneh, amman yahin digin kwrugaka wurna ga ya nghadda ya bulkuwa ya uva ya chikulbe ya hukew ya hukema sai viɗiga vakah fatseya nahban nigha nigha kudbiya, amman da viɗega ketse kadigaltul gatar warna digatulga tal hiya duku digeɓula ɓula haya an siyar hatar tar yahaya digdege dega deteghate siyar hatan tare gitaran nigha nighabe dig ka ghada siyar hatan digite da viɗega ketsen vana gavetse nghaddan vana tehak siyakan ambataneh. Nahba tsave begena an tsena tsena nghadda tseya digeta ahbeya de kilfe ahbeya <hesitation> deghal yan tugudah ahbeya luw nehnehana tughuɗa, toh an ansiyaru siya yaneh nevda sun thathah kunduɗe nahbaha ga thathan tsenah nghadda be kazik kadigal keveth da gatul ghata toh yahaya duk kwanuda duk uvara naha toh szuk uvama digalta vathe deghet kiveɗ yahaya dek pighan <hesitation> yahaya duktheghan sugal kiveɗ dagatur gata digheta toh damdul gamva itar gamghitar za'a yuvitsa takwal nive itar gamgana, toh gatar nuwanu wabe analak ka duk zuwa nghartsare da sabida kiveɗ nghwachke gatul gata duk zuwa sare fatseya anghatha sawal beyo, toh yahayan duk peghan daveɗe ga kessey beghitar da gatul dighithe toh da haɗughitare da thaghe citaren an tuɗul gathu digita sawal yina sawal yena, toh gayahaya aw yahaya ɗekna kena hanganen haya ghina da veɗega kesse ahban ngha ndith be da muluda the da haya, toh uvatseda an vayavayo ya ghwachke nahbaha ya ghwachke ghwachke da hunaɗa baha ghwara beya, uva dasahine da nigha nighaha da tsahen da thighal bertha ah baha tsetsa kitakwe biya gabaɗaya anvara nghara sai buladukal dhilniɓe uwbeya guts buladuhan tirahan ghwachke hathe turaha gaya binbiya ga uvon an nɗuwaya ya ghwachke ngik yaviɗ ngire. navuda toh zik yakhy ma ndik ƙibiɗ yaheneh toh zik mbule mbule sai viɗige vagho zik fatseya ndik nibule, amma ndik viɗige wura ndik tsawuran mbule duneh yakhya ndik viɗige tsekis wu viɗige ghara ghayahayan ndik viɗige tsuk vur vuɗa ghre ndik yakhang ndik vida nga ngagura ka vaka biya nkalo da imbule in tubule. Ammar vara nga tik kiviɗ bi amma mbule nkalo da mbule jziya mbul hulva ziya maladva itare <hesitation> an man ndikhet keviɗige angathul dukh zuwatar keviɗige tsawuɗik mbuledu itare <hesitation> an nagha itare dadigh ndik anthiɗ inzhiɗa sar biya anvighitar khanef itare zik ya ghwaehke neh tsazik yathek hanma haiyeneh tsazik yazalage tsawuthah tseyan zavuro tsazik ya <hesitation> ya dughwedho ya ware gahyene <hesitation> an itarbe tsakilhu tok, toh wara kiluwe a ndik viɗige to ndik ghwachke kinwea anma nga giɗa in khasbe da tighal gharsare toh a gamgitare ziyahayan digitan kwargaka tsa uvanith da nighen tsazik kiras kure anɗuwa be an viyoyo toh yahen dik tighaline ghitaren <hesitation> angath digth fatseya be amma da viɗige kitsa gaɗigh kwar naghats itar biye.

Uzuk nda ndugwa ndughwa to de dindughe re nda ndugh shengwene kade mɓaho biya amme yakhana dugh ziɗa dugweghe ukzik guyare nda gugeve nikha tsigwam tsina bir abiya bonsheka kha harga khu balar ba shekama nde vig khingare uk zik buga kulita kha sukgwa da tighatha avikha ama thu tsitiakha shek shek gile in vatga thuwe ink fuma tyuu ɗala nda tuwa khana tare yo yaghana ndik tak vikilene tsazil mbula yanul kwaran kwarune khwarbe ndikin biya tighakur kan gat tighale yakhana fatsiya nga tile bi se kivide yakhana ya bube bub ma intik kivide fatsiya nga bube bi yakha ndik viviɗ tare yanud gwa kwarana khwarbe ndigivuɗ bi tighe ghe gatgam tighale kwal tsam dalta kha tighik za khaya ngik tighika za khaya uɗakhe yanut kwaru kwara ba digerid biya to sabida yakhe na tighale se viɗ gake kise bigitsere sawal <hesitation> gatu ndigite nda ƙhuɗu tare nde khuɗe ndigit yakhane kwirud khwirudu kha fatsiya kene fatsiya yakhaya ndigal nda gat ndik zuma ndenga ngura ngura kisk kiseh in khara tare se mergun to ƙubut. <noise>